Ley time I was small I can remember my old ma my ma was get cook bowl shop and my father was a teacher and then my big brother was a footballer too la some of ley things them I can remember when I was small.